साधी सॅलाड ड्रेसिंग करपाक ऑलिव ऑइल आनी व्हिनेगर एकताई व्हिस्क करप। रुचि प्रमाणां मिठ आनी मिर्यो घालप। चद रुचि खातीर वा गोडसाना खातीर एक चामचो डाइजन मस्टर्ड आनी हनी वा मॅपल सिरप घालून हालवप।